Un aparatu? Enga, pos una aspiraora es un aparatu que tien un motol que assorvi l'airi, sí? Pos tieni un cañu l'aparatu que assorvi l'airi i tolo qu'aiga. Assín es que consigui recogel tola monducia i entrá-la en una bolsa. Güenu, que si queas perras o un anillu pol meyu pos tamién se lo lleva, assinque cudiau de pandi aguras col cañu que lo pierdis pa siempri. Quántas cosas no s'averán perdíu pol cañu parriba.